Efa nahazo za feky zen̈y karàha mandoky ron̈ay in̈y n̈ay tao raha io. Fa fômba nanasako izy malaky lomo-nalomoko ran̈o tsendriky alôha vilan̈y ndraiky lôko-ron̈ay in̈y avy eo nambelako nijan̈onjan̈o elaela avy eo amizay izy vô norokoton̈o taminy pinjo vy.